هلبس بدلة نضيفة وهجعد جعدة مرتاحة وهاجي في الموعد الأكيد وهتحدد بالانجليزي، عشان يعرفوا اني متعلم كويس وهكون بشوش اكده ومتبسم وبتحدد